<hesitation> changamoto jamema saana, lazima ujue turimaisha labda endapo wootwala maisha yako vyaboowa bila shida yoosi, siurijutila hamna lakini maisha kone yatile misukosuko lazima ujutele.